Es verdá qu’ogañu viajamus muchu más que antis i essu está polo craru que es güenu porque assina mos s’abri la menti. I yo creu que mentris que tú vesitis un sitiu porque tú veramenti quieris conocé-lu pos está fabulosu, El pobrema es la tupa enormi de genti, la huerça del turisteu, amus, van p sitius namás que porque ai de dil i no sientin ni desfrutan del sitiu qu'están a vesital. I, craru, essu se tien d'acabal.